Baetɨta ikavi yaiko oïme yave mbaavɨ yayapo kiapeva, oïmetaïko yaiporu iñora vaera yandeve, jayave yapɨtata ikavi, jare ngarama yaiko jokua voɨta ndive